So ni un wanni yam dole mi joɗo wala hite lamtarki haa hitande goo, mi waawai mi joɗo, amman ni mi nanai- mi nanaata belɗum.